Ñóo yó ya kini ku'a kini ku'a noó ho o on.ña akidana ta ngu ta ko viko xó kidaná nraku i iin vesandró ha nako na kannrí toró na koreo tá nraku hú na kidaná ta daxana no nidá ikuti ni nruí ñoo ta na jan tá iin kii iin kii antes kono ho o on. nrakú xó ta ké lia kakanoá ta taxaóa taxa ni kuxa na ñé nrakuxó kuxao ña danroña danroña ta nri na ku kuxhiá, inri tona xa nixhinio na koga tikuii kuan ke'e tá, toda xa ho'a ta ngu na onó ho. tona kidixó a bote nunguan kuchó tá jan nataó nrakuxó xhín ti kuii na vine na kotá ta kuxa kudua kudua kudua, ta tao tao kua titón ini chí ta tona xa ni xhidua toda xa ni na xá'a tada nguan nre lia íin noá koneo ho o on. medida xó ko ta nre lia íin jan noá ta tona xa ni yá tiempo tá xani kuxá naxaga ñá tada nguan táo deen ho o on. tona nadá litro a nadá kucho mio ta dikan keo na deen ta nakudua nakudua xhin deenjan ta ngua kó. Hu u un. yuku tao inia, ta dikan modo dikan kidaoña tá danguan kuxaó xhín tiyá xo dakado yáxo dakadó almendra xó pasaxó ta ho. nida jan xhiko xhín lia tinana tona xató kinía tá nachiko lia tinana jan keo deen ta ho o on. da da kango tiyá xó ho o o. to nákoño kochí keo ini mi nrakujan tao koño cochí jan xa ke adia tá jan choá a koño chón ta ná jan xan no nrakuxó a inkatu ná ta kená ho o on. tiyá tikachí na kana tikastila ho o on. mole de caderá tu mio ta ho o on. tiyá ti ti ikikati kao na keo ho o on. huajillo keo ho o on. <hesitation> pasilla keo ho o on. oreganó keo ho o on. pasa, keo almendrá, ho o on. nradava miota xhi i iin no nrixó chí kii nri hú kii mole de caderájan ná nrixá nrixó ta tiyá jan xa ono noxhí ta dav ni dikotá yó kan'na ná okena hó. Lia nrudu tikoñó a nrua'a, tu mio ta va kuchó naján chí mio ta yunó menudó va kao na kuajan tú mio ta ñóo yó ta xanao ná, tiyá iki ká tikachí yó tá, tiyá v nradao vee veesandro ta tatanra iin tata nrá ta nguan kuchó tiyá va yó ta dikan kadao tiyá iki ká tikachí yó, ta na jan ngu na ni kutua ni ñoo yó kadaná.